أول شي يعني أحظر المجادير، كوب سكر وكوب حليب ونص كوب زيت، بيضتين ومعلجتين من الدجيج، وإخلطي السكر والزيت مع بعض مع البيض <hesitation> وبعدين ضيفي الحليب وإخلطيهم زين، وبعدين حطي الدجيج والبيكنج بودر وإخلطيهم، وإسكبي الخليط في جالب مدهون على درجة في الفرن على درجة مية وثمانين من ثلاثين لأربعين يعني دجيجة.